وولا بصراحة أفظل الصفر بالسيارة فيها حرية أكبر وتقدر توقف متى تشاء خصوصا إذا شفت مناظر حلوة وتحتاج راحة بس القطار بعد لميزة مريح ومفي تعب السواقه من الدراجة حلو إذا كان المشوار قصير وتحب الطبيعة بس لسفر الطويل أفظل القطار